रूस का लोग होन, बहुत सांती प्रिय भीराश और समय आउना पर अभी रूस और <hesitation> युक्रेन को युद्ध भी गहमासान युद्ध ही रोज जेकाम है। कि बहुत जन हानी, धन हानी ये सब भीराईच पर एक दूसरा को सामनो करीन। वो लोग जीतनु चाहेज अपना देश पर आक्रमन करग। तहर कोई अपना देश का बचाव का लिये मतलब वो की सुरक्षा तो करग और लड़ाई भी रिड़ग और महाँ पर वो लोग बहुत सांती प्रिय भी छें। रूस का लोग और महाँ पर कई तरह की चीज़ नकी, मतलब अच्छी वेवस्ता भी रज, और देखना लाइक भी रज।